﻿Ebiro byomusaabiiti, <hesitation> harimu orwokubanza, harimu orwakabiri, harimu orwakashatu, <hesitation> harimu orwakana, harimu orwakataano, <hesitation> harimu orwamukaaga, <hesitation> hamwe na sabaato, ebyo nibyo biro <hesitation> ebyomu sabiiti